<noise> Gollal fu ngal ɓurn fanɗugo <noise> wawugo ɗun kan woni durogo gire e wuro alede wuro. <noise> Ɗe ngal ɗon golal e nyidda an <noise> mi wawangal, mi annda no ngal waɗirte, min anndangal mi tawayngal min bawangal.